شوف تقبض خيط من جيهة و خيط من جيهة زاوجة, و دير العقدة اللولة, عاود زاوجة تطوي الخيط كل جيهة تطيها على النص, اللولة على النص و الزاوجة على النص, تعاود دير عقدة زاوجة, هادا ماكان, و راك بلعت سبردينة تاعك